होइ, कोथ कुअ सधिन त अमर् थकि बोलगे। पिन्दु अमि हेइ हिम कोथ कुअ जुन्तो हिम। हेइ हिम तु अमि जोद् अमर् पोरिजोन् होइ, तथे अमि कोरि बोलगे। अमि कोत्-कोत् अमि कोथ कुअ, अमर् <hesitation> लिमिततिओन् तु अमि सब् बोलगे। हेइ तु होइसे कब रैख कोनोते। जेति अ कब लगोन् मर्पित् कोरि असे, कुनु बए कब लगोन् मर्पित् को एसे। हेइ हिनि होमोएद्। जुन् हिनि कोथ को बोलगे। हेइ हिनि को बोलगे। अरो जेति अ कब हिन कोरि असे। हेइ हिन कोर, हिनि होमोएद्। जिजो अधिकतु, जिजो कोथ कुअ अधिकतु, हेइ हिनि तेतिअ, तथ् को बोलगे। होइ मजो रैख कोनोते, रैख कोरि बोले, होइ मजो पति कुनु बए केतिअ, कोथ कुअ ए। हेइ हिनि होमोएद्, निजो कोथ कुअ अधिकतु, कोरि बोलगे, कोथ कुअ बोलगे। निजो होइ मजो बेअ होइ एसे, बेअ किब गम् होइ एसे। हेइ हिनि होमोएद्, निजो कोथ कुअ अधिकतु, कुअ बोलगे।